Li differenti tipi di vinu hannu sapuri diversi ca ponnu veniri di lu tipu di la racina o di la firmintazioni o di lu nvicchiamentu. Sti sapuri vannu da lu duci a l’amaru e cancianu lu carattiri di ogni vinu. I sapura ponnu essiri comu li ciuri o comu li frutti.